Pikchooree kam ɗum waɗa ɗum gam anndutugo neɗɗo, ɗum waɗa ɗum gam anndugo neɗɗo, ɗum waɗa pikchooree gam taariiha, gam resugo taariiha.